Nti sɛ wopɛ sɛ wopepa w’akonnwam fii so a, yɛwɔ nkonnwa ne bi wɔ hɔ a, baabi a yɛtena ma ne yɛ yie no, errm <hesitation> ntoma bi hyehyɛhyehyɛ fom ne ho nti wobɛdi kan aatim aayiyi ɔno ne woakɔsi. Ne afei so, deɛ yɛntim nyɛ ne saa no, ɔno so no, wopɛ nsaago bi a ɔnyɛɛ fii a, bi wɔ hɔ a wobɛtim de abɔ nsuo ne wode apepapepa ne saa ama ne ayɛ yie. Bi so wɔ hɔ a wobɛtim aapagya aakɔsi abɔntene ne afei wode sapɔ ne samina ne nsuo atwitwi ne nyinaa ne woagya no abɔntene ama no aho. Sɛ anyɛ saa nso a, nnɛ yɛwɔ nkuu ahodoɔ bi ne supree bi a aba yɛde yɛ saa adeɛ ne nyinaa nti noaa di sɛ wosɔre a wode ɔɔsupree baabiaa. Wode ɔɔgugugugu baabiaa ne aayi fii no. Ɔno koraa no, ɔsane ma ne hwam foforɔ bi. Ɔmma mu mmɔno firi sɛ nnipa deɛ yɛɛda akonnwam sɔre nyinaa no ne pampane ɔɔbam nti wode saa nnoɔma no yɛ a, ɔma mu te kama.